כ'האלט ס'איז זייער נישט א עטישע זאך אוועקצוגעבן מענטשליכע ארבעט פאר מאשינס אדער ראבאטס ווייל מענטשן קענען טון אלעס וואס טעכנאלאגיע קען און אפילו אויב ס'נעמט אסאך מענטשן. <hesitation> די מענטשן זענען דא אויף די וועלט צו העלפן און אויב ס'בלייבט מענטשן וואס גייען ליידיג און האבן נישט וואס צו טון האלט איך אז מ'דארף ענדערש נוצן מענטשן ווי מאשין.